हर मनैंक अब अपना अपना चाहाना रहता नै, अपना अपना स्वाद रहता । अब कुइ मनैं कैहदेउ यि बोतलमे धरल जौन सस ओहके मन परैतियाँ कुइ मनैं नाइ मन परैतियाँ नै । अब मुल स्वास्थ्यके रुपमे दिख्बो कहलेति, स्वास्थ्यकरके हिसाबतिति दिख्बो कहलेतिति यि बोतलमे धरल ससभर नाइ खैना चाहि नै । बोतलमे धरल यि टिमाटरके सस का रहता कहलेतिति यि कच्चे पक्के टिमाटरके बनाइल है कि, यि सरल बुसल टिमाटरके बनाइल है कि, कि किरा किरमिला परल टिमाटर रेहे ओहका बनाइल है कि? उ फेकुन पता नाइ रहता उहिमारे जौन यि बोतलमे धरल सस रहता उ खैना मजा नाइ रहता का । अइसने करके एक दिनका बनाइल है कि, दुइ दिनका बनाइल है कि, एक अठ्बारक हे कि, एक महिनाक दिनका बनाइल हे । अइसन फेकुन पता नाइ चलता का तहिमारे यि सस जेदा खैना फाइदा मै नाइ दिख्तुँ नै । अब अपना अपना रुचि होइ सिकता कुइ मनैंन मन परे सिकता उ अलग बात हे मुल स्वास्थ्यकरके हिंसाब ति यि खैना लायकके मै नाइ दिख्तुँ । मुल अब चट्निके बात करबो कहलेतिति अपने बारिमे फरल टिमाटर है, याते बजारतिति खरिदके लाइल टिमाटर है । ओम्‍ने आगिमे पकाके, अँगरामे पकाके पुकुके अपने हिंसाबतिति चट्नि बनैबो कहलेतिति उइसन मेलके चट्निभर खाइसिकजिता का । काहिककि अपने मेलके, अपने मेहनत लैके, अपने तरिका लैके बनाइले रहबो तौ उ मिठ फे रहता आउ जाके स्वास्थ्यकर फेक रहता । आउ स्वास्थ्यकरके हिंसाबतिति बोतलमे धरल ससभर नाइ खैना चाहि ।